هلّأ عنّا سؤال هون عم بي أول هل م- مِن المُمكن التحكّم في مصيرك؟ أكيد لأ ما بيئدر حدى يتحكّم بي مصيره في أقدار مكتوبة على الشّخص بدّو يشوفا، هلّئ هو بي خطط بي خطط شو بدّو يعمل بيومه، شو بدّو وين بدّو يروح، شو مُمكن يعمل أكل، شو ممكن يلبس، شو ممكن يروح هال مشوار مُمكن يشتري هال غرض بي أمور حياتيّه عاديّة منعيشا كل يوم. بس فيه أقدار نحن ما منتح- نئدر نتحكّم فيا، هون السّؤال التحّكم في مصيرك أكيد ما بيئدر حدا يتحكّم بي مصيره، <hesitation> منتحكّم بي تصرفاتنا اليوميّة العاديّة، مُمكن نخطّط لا مستقبل مُمكن نرسم مستقبلنا ونتوفق في ونوصل لأهدافنا ومُمكن لأ، مُمكن واحد يكون مقرّر يعمل شي مْهِم يكون شي مهم يصير معو حادثة معيْنة تعرقلوا مسيرة حياته وتغيرلو كل طريئة حياته اللّي يكون هو مخططها، فا الأقدار مكتوبة من عند رب العالمين ونحن ما منئدر نتحكّم نحن فينا نخطط لمستقبلنا فينا نهيدا وبالأخير المصير ما نحن اللّي منقرّرو <hesitation> هيك أنا رأيي.